Galletareta ñavae jembosivae jare jeeva mbae nunga nungapa jouareta oime galletareta mantequillapegua jare kaovi pegua, jenjibre pegua, chokolatepegua, aniara yanderie ombovuva jaeramiñovi ñanoi jokoropi azucapegua, avena pegua, <hesitation> jare mantequilla oyea kakahuete ndievae, jokuako jei supe palta jei superetavae ndie <hesitation> besculas jei erei yande má yaikuava jaeko <hesitation> mantequillapegua jare jembosiva jare jeeva.